Jiba petel-petel je woni ha sarla himbe watata do jiba mai je sigugo cede jamde petel-petel on ngam chede mai joda ta majja. chede mai famdi to be wati dum ha jiba manga wawan majja nder wakkati sedda amma to goddo yidi hisa asar chede mako, sai o nyukkina de ha nder jiba mai sai wakkati o mari haje nafturgo sai o vurtina o wada haje mako.